<noise> <hesitation> ti sepiy nak gu'n c̲h̲uꞌnn mnbi ic̲h̲ë ta layma, c̲h̲uꞌnn mbiwu dzekna giaꞌnda guꞌnbeꞌd c̲h̲ak c̲h̲uꞌnn mbiwu <hesitation> lo ludzma dzekna bët guꞌn beꞌd giaꞌndu par bët gakdna layma.